Eresesa abofra ho a idzi kan yi no tun. Iyi no tun konamba a nna odzi kan ͻbͻ no a afow anaa no mu asɛɛ no. iyi no dɛm wie a ehohor no tun siesie no ho yie. Afei, edze fofor a edze robͻ no no to wo nan do na ema abofra no to do. Ibu n'enyim no to do na edze nsa anaa ataban a ͻwowͻ ho nyinaa bubu to do na ekeka hyɛ ho kama.